ס'דא אפאר מינע באט איך ווייס פון איינס וואס איז א- אזא פלאכע אייזן, וואס איז אזעלכע ל- לעכער, וואס האט אזא קליינע מעסערלעך און מ'נעמט די טשיז און מ'רייבט- מ'גייט עס דורך אויף די אייזן דעמאלטס ווערט עס צומאלן. כ'בין זיכער ס'דא נאך וועגן פון מינע זאכן וואס צומאלן טשיז באט דאס איז איינס וואס איך ווייס.